сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу бірінші эпизод
бүгінгі эпизодта біз жазға дайындаламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
тағы да елу бірінші эпизодқа қош келдіңіздер деп айтқым келеді
елуінші эпизодтан кейінгі біздің жаңа өміріміз басталып жатыр деп айтсақ та болады
яғни бір белесті бағындырдық
егер де ең алғаш рет менің эпизодымды тыңдап жатқан болсаңыз онда сізге қош келдіңіз деп айтқым келеді және әрі қарай да тыңдап сізге ұнайды деп үміттенемін
егер де менің тұрақты тыңдарманым болсаңыз сізге әдеттегідей мыңдаған миллиондаған тонналаған рахметтер
өзіңіздің арқаңызды қағып қойсаңыз болады менің атымнан
себебі сіздердің арқаларыңызда мен әлі подкаст эпизодтар жазып келе жатырмын соған рахмет
ал ендеше бастайық
сонымен бұйырса бір аптадан кейін бізде жаз басталады
жаз жаңа жыл мезгілі жаз жайқалу жаз жаңа өмір деп айтсақ болады ма білмеймін
алайда көп жағдайда бізде жаз ол жазғы демалыстармен ассоциация жасалынғандықтан қысқы бір кибернацияның түрі де болуы мүмкін
алайда біз сол қысқы кибернацияға өтіп кетпеу үшін және де өзімізді бақылауда ұстап өмірімізді одан сайын сапалығын арттыру үшін алдын ала жоспарлар жасауымыз керек шығар деп ойладым
енді бүгін мен сіздерге ііі жазға арналған жазда істеуге болатын он істі айтқым келеді
яғни алдымызда мүмкін он чаллендж қоямыз
әрине қымбатты тыңдарманым біздің таңдарманымыздың отбасымыздың мүшелерінің әрқайсысының әртүрлі болуы және де олардың әртүрлі тәжірибеде әртүрлі салада қызмет етуі оқуына байланысты әрине біркелкі план жасай алмаймыз
алайда барлығына бірдей универсалды заттарды ескере отырып ортақ бір жоспар жасайық
ал егер де өзіңіз жеңе алмай жүрген қасиеттеріңіз болса онда өзіңізді өзіңіз талдап өзіңіздің алдыңызға өзіңіз мақсат қойыңыз
ал әзірше универсалды заттар
та дам нөмір бірінші
нөмір бірінші өзіңіз білетіңдей көріп жүргеніңіздей күтіп жүргеніңіздей алдымызда рамазан айы келе жатыр
осы қасиетті айда егер де денсаулығыңыз жағдайыңыз келіп жатса онда ораза ұстарсыз

сондықтан жазыңызды сондай бір өзіңізге рухани және ішкі дамуыңызға жұмсайсыз деп үміттенемін
жаз айлары көбінесе біздің демалыстарымызбен сәйкес келетіндіктен уақытыңыздың көп бөлігін диванда немесе төсекте өткізбей одан сыртта тыста қозғалыста өткізесіз деп үміттенемін
диванда жатқан уақытыңыздан сыртта өткізген уақытыңыз көбірек болсын
үшінші жаз қапырық ыстық
кейде сіз көшеде кетіп немесе бөлмеде отырғанда жұмыста оқуда шөлдеп кететіңізді білемін
өйткені біздің ағзамыз тез суды жоғалтады
нәтижесінде біз дүкенге барамыз
ал дүкенде алдыңызда миллиондаған бізде таңдаулар
сол кезде сіз нені таңдайсыз
газдалған немесе түрлі қанттар мен қосылған шырындар ма әлде жай ғана су ма
иә неге мен соншама сабырлы және де қатал дауыспен сөйледі деп ойласаңыз бұл шынымен де өмір мен өмір еместің сұрағы деп айтсақ болады
ондай сұрақ бар ма өзі өмір емес деген білмеймін
сонымен жалпы айтқан кезде жаз көп шөлдейміз
бірақ та сол сәттер кезде газдалған немесе түрлі қанттар қосылған түрлі дәмдер қосылған түрлі шырындардан бас тартып оның орнына жай ғана су ішуді әдетке айналдырайық
себебі ол газдалған және де қанты көп шырындардың біздің ағзамызға және денсаулығымызға зиян екенін ұмытпайық
одан қарағанда жай ғана су мың есе артық
сондықтан келесі жолы барып тағы да шырынды немесе газдалған сусынды алайын деп жатқан кезде менің сол даусым сіздің құлағыңызға естіледі деп үміттенемін
сонымен қатар жазда ағзамыз тез су жоғалтатындықтан көбірек жай суды ішуді ұмытпайық және күнделікті өмірімізде таңертең кешке болсын суды ішуімізді қадағалайық
төртінші әдетте бізге жазға дайындалу десек онда біз дене бітуімізбен фигурамызбен салмақ азайту пресс деген сияқты сұрақтарды алдыға қойып соны күресуге тырысамыз
алайда осы жазда біз ерекше ереже енгізейік
ол мәселе фигурада немесе салмақ азайтуда емес керісінше өміріміз бен денсаулығымызға әсер ететін үш денсаулыққа әсер етер өзгеріс енгізейік
ол әрбір адам үшін әртүрлі болуы мүмкін
бәлкім біреуіміз үшін балансты дұрыс тамақтану болуы мүмкін ал біреуіміз үшін күніне бес километр жүгіру
ал тағы біреуіміз үшін жаттығу залына аптасына үш рет бару деген сияқты
сол арқылы біз өзіміздің дене бітімімізге ғана емес жалпы денсаулығымызға өзімізге салауатты өмір салтын ендіре бастаймыз
нөмір бесінші өзіміз білетіндей кітап оқу ол жақсы бір әдеттердің бірі
және жазда бәлкім көбірек уақытымыз болуы мүмкін
сондықтан осы жазға арналған оқығыңыз келетін кітаптардың тізімін жасаңыз дәл бүгін
және сол кітаптарды жоспар бойынша оқуға тырысыңыз
егер осыған дейін әлі бір де бір кітап оқымасаңыз әйтеуір дегенде жазда үш кітап оқимын деңіз
егер осыған дейін елу кітап оқысаңыз онда келесі отыз кітабымды оқимын деген сияқты өзіңіздің жағдайыңызға және қазіргі қалпыңызға байланысты кітап оқуға арналған жоспарыңызды жасаңыз
алтыншы осы жазда жаңа тіл үйреніп көріңіз немесе қазіргі біліп жүрген немесе үйреніп жүрген тіліңізді жақсартыңыз жаңартыңыз және дамытыңыз
і оған тоқсан күндік чаллендж жасап көрсеңіз болады
күнделікті өмірде практика жасап сол тілді одан сайын үйренуге арналған ііі мәселен ііі тет видеолардың ішінде дэниэл уисттің і кез келген тілді қалай үйренуге болады деген видеосы бар
және оның і флуент ин три манс деген курстары да бар
ііі әрине курсты алып бәлкім қажеті жоқ шығар
алайда оның методикасын үйрене отырып қазіргі алдымызда бар тоқсан күннің ішінде жаңа тіл немесе осы тілді меңгеруге толықтай қабілетіміз бар деп ойлаймын
сөу хаппи лангуич лернинг
жетінші ең қызығы және ең жақсысы
құдайға шүкір қазақстанда жаз деген ол жаз
қардың бәрі ериді жоқ болады суық емес мұз емес
жайдарлы жақсы жаз
осы жайдарлы жақсы жазда қазақстанымыздың сұлу табиғатының аясында көкке шығыңыз тауға шығайық
і жаңа жерлерді көрейік жаңа жерлерді бағындырайық
і достарыңызбен бірге пикник ұйымдастырыңыз немесе кампинг палаткада ұйықтасаңыз да болады
барлығы өзіңіздің мүмкіндігіңіз бен өзіңіздің алдыңызға қойған шектеулерге байланысты деп ойлаймын
алайда сол сұлу табиғаттың сырын ұға отырып күнімізді жақсы өткізіп және жақсы энергия алып көбірек тиімді деп ойлаймын
сондықтан табиғатта сыртта көбірек болайық
жол жүргенде жайдары сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа
жол жүргенде жайдары сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа
ооо алыс түзу жолдармен заула жүрегімде оттай сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда
ұлы дала шақырады алдан
таусылмайтын шексіз жолдарым арман
әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға
сонымен болды бұл менің жазда істеуге болады деген эпизодым болған
және де сіздерге өте үлкен рахмет айтқым келеді
жаздарыңыз өте жайдарлы және де жақсы өтсін
жұмыс істеп те демалып та барлығын көріп те сүріп те үлгерейік
ііі егер де подкастқа әлі жазылмасаңыз онда плеймаркет пен аплсторға барып сол жерден подкаст қосымшасын көшіріп ішінен тамаша жыл ды тауып оған жазылуды ұмытпаңыздар
сонымен қатар әлеуметтік желі вка инстаграм фейсбукта тамаша жыл атымен бармын
және де сол жерлерде көбірек ақпараттар жариялайтын боламын
көп көп рахмет
сіздердің назарларыңыз мен үшін өте үлкен және де өте бағалы
сол келесі кездескенше
бәрі бәрі алда
ұлы дала шақырады алға
таусылмайтын шексіз жолдарым арман
әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға
әлі талай аттанамыз ұзақ жолға